हाँ पेंगुइन एक पक्षी है कहे की? ये एक ऐब्स नामक वर्ग में आता है। जिस वर्ग वाले पक्षियों में पंख, रीढ़, अंडे देने की क्षमता। और साबरे जैसे पक्षियों के गुण पाए जाते हैं। वैसे ही इस पक्षी के अंदर भी ये गुण पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ये है की ये उड़ने में असमर्थ होते हैं। यानी की ये उड़ नहीं पाते हैं बस। ये पक्षी तैरने में माहिर होता है । इसलिए लोगों में शंका रहती है की ये एक पक्षी है या नहीं। पेंगुइन ज़्यादातर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। और वहीं ज़्यादातर सिर्फ चलता है। इनके अंदर उड़ने की क्षमता बिलकुल भी नहीं होती है।